karlmaður á fimmtugsaldri sem sakaður var um að hafa beitt börn grófu kynferðisofbeldi var sýknaður af öllum ákæruliðum í morgun hann starfaði sem stuðningsfulltrúi hjá Barnavernd Reykjavíkur þegar málin komu upp kjarasamningarnir sem losna í vetur kunna að verða á fjórða hundrað framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir að kröfur þess muni taka mið af aðgerðum stjórnvalda fyrir launafólk það er krefjandi fyrir Samgöngustofu að sinna eftirliti með umferðaröryggi segir upplýsingafulltrúi stofnunarinnar hugsanlega þurfi að breyta lögum til að breyta eftirlitinu mjög góð kjörsókn virðist hafa verið í þing og forsetakosningum í Simbabve í dag þeim fyrstu í fjörutíu ár þar

kemur ekki við sögu nemi við Háskólasetur Vestfjarða vonar að rauð málning komi í veg fyrir að verði fyrir bílum hann málar veginn rauðan og fylgist með

sem ákærður var fyrir langvarandi og ítrekuð gróf kynferðisbrot gegn börnum var sýknaður í héraðsdómi Reykjaness í dag hann er nú laus úr haldi eftir að hafa setið í gæsluvarðhaldi í um hálft ár maðurinn sem er á fimmtugsaldri starfaði sem stuðningsfulltrúi hjá Barnavernd Reykjavíkur þegar málin komu upp lögregla rannsakaði í vetur átta mál þar sem maðurinn var grunaður um brot gegn börnum og einhverfum pilti rannsókn á sjö fyrstu málunum lauk með því að maðurinn var ákærður vegna fjögurra um það leyti sem fyrstu málin voru send frá lögreglu til saksóknara bættist áttunda málið við saksóknari ákærði manninn fyrir brot gegn fimm einstaklingum samkvæmt ákærunni voru brot hans ítrekuð og langvarandi allt frá

árinu nítján hundruð níutíu og átta til ársins tvö þúsund og tíu ákæruliðirnir í málinu voru þrettán og hefur maðurinn setið í gæsluvarðhaldi frá því í lok janúar í morgun var maðurinn sýknaður af öllum ákæruliðum þá var öllum

þolenda vísað frá og sakarkostnaður sem var samtals um tuttugu og fimm milljónir króna greiðist allur úr ríkissjóði dómstólar hafa ekki birt dóminn og verjendur og ákæruvaldið hafa neitað að afhenda fréttastofu hann því er ekki ljóst nákvæmlega á hverju niðurstaðan byggir samkvæmt heimildum fréttastofu byggir sýknudómurinn ekki á formgalla heldur þóttu ekki vera nægilegar sannanir fyrir meintum brotum í hverjum ákærulið í skriflegu svari segir Guðrún Sveinsdóttir settur saksóknari að ekki hafi verið tekin ákvörðun um að áfrýja dóminum verið sé að fara yfir forsendur og niðurstaðan sé þvert á það sem ákæruvaldið lagði upp með Sævar Þór Jónsson lögmaður og réttargæslumaður eins þeirra sem kærðu manninn segir dóminn koma sér á óvart framburður

skjólstæðings hans hafi verið metinn trúverðugur en dómurinn hafi komist að þeirri niðurstöðu að pilturinn hafi haft það langan tíma til þess að undirbúa málsóknina að hann og fjölskylda hans hafi getað samræmt vitnisburð sinn

kærður fyrir kynferðisbrot í ágúst í fyrra vegna mistaka hjá lögreglu var málið ekki tekið til rannsóknar fyrr en í desember og maðurinn ekki handtekinn fyrr en í janúar á þessu ári hann gat því starfað áfram með börnum í um hálft ár eftir að kæran barst þá var kæra vegna kynferðisbrots mannsins sem barst lögreglu árið tvö þúsund og þrettán aldrei tilkynnt til barnaverndar það mál var fyrnt og aldrei rannsakað af lögreglu lögregluyfirvöld sættu

harðri gagnrýni vegna málsins sem leiddi til

á störfum lögreglunnar lögreglan viðurkenndi að mistök hefðu verið gerð og verkferlum ekki fylgt þá hafi aðkoma stjórnenda verið ómarkviss og óljós þá komst innri endurskoðun Reykjavíkurborgar að þeirri niðurstöðu að Barnaverndarnefnd Reykjavíkur hafi gert mistök með því að skrá ekki og rannsaka tilkynningu um meint brot

mannsins árið tvö þúsund og átta hundrað kjarasamninga losni í vetur í tveimur

óljóst er hvort félög velja frekar að vera í samfloti eða standa ein og sér framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir að grýlur sem nú séu dregnar í umræðuna eigi ekki við rök að styðjast segja

má að það séu tvær holskeflur fram undan nær allir kjarasamningar losna á tveimur dögum félög á almennum markaði ríða á vaðið þann þrítugasta og fyrsta desember næstkomandi og í lok mars losna samningar hjá starfsmönnum ríkis sveitarfélaga og opinberra félaga

undirbúningur kröfugerðar er hafinn hjá Starfsgreinasambandinu það má segja að boltinn sé núna hjá grasrótinni hjá einstaka aðildarfélögum innan

til kröfugerðir halda fundi og hlaða í kröfugerðir vetrarins og reynt að búa til eina heildstæða kröfugerð úr því hefur það eftir nokkrum verkalýðsleiðtogum að harðar deilur séu fram undan

í efsta stigi launaþrepsins getur fengið fjörutíu og fimm prósent hækkun af hverju ekki aðrir spyr hann hve miklu leyti ræðst

ríkið er tilbúið að koma til móts við vinnandi fólk á Íslandi hún nefnir breytingar á skattkerfinu í þá átt að auka jöfnuð og létta skattbyrði af tekjulágum og millitekjufólki

samningarnir verða en samkvæmt embætti ríkissáttasemjara verða þeir á þriðja eða fjórða hundrað það fer eftir því hvort félögin velji að vera í samfloti

eða standa ein og sér nokkuð hafi verið um samflot í síðustu stóru viðræðum til dæmis hafi flest aðildarfélög b h m verið í samfloti í samningum við ríkið nú gæti myndin aftur á móti verið breytt sama óvissa ríkir um önnur

taka mið af því læra þurfi af mistökum fortíðar og taka upp stefnu stöðugleika sem byggi á samræmdri og hófstilltri kjarastefnu fyrir allt launafólk það skili betri kjörum fyrir alla

ef það verða hér almennilegar hækkanir til handa launafólks eigi ekki við rök að styðjast

talsmaður Samgöngustofu segir það býsna krefjandi verk fyrir stofnunina að sinna eftirliti með umferðaröryggi breyta þurfi fyrirkomulaginu þannig að Vegagerðin reki ekki bæði vegakerfið og hafi eftirlit með því umferðin hefur stóraukist síðustu ár með tilkomu aukins fjölda ferðamanna eins og umferðin hér um Þingvallaveg sýnir mjög skýrt en margir hafa gagnrýnt hversu litlu fé er varið í umbætur

þannig hefur formaður Samtaka iðnaðarins og formaður Félags íslenskra bifreiðaeigenda gagnrýnt fjárskortinn og þá hefur einnig verið gagnrýnt hversu mikið er leitað í skammtímalausnir eins og til dæmis hinn svokallaða bútasaum fjárveiting til vegaframkvæmda í ár verður tuttugu og átta og

hálfur milljarður króna en að mati Samtaka iðnaðarins þarf að setja hundrað og fjörutíu til hundrað og fimmtíu milljarða króna næstu árin í umbætur í vegakerfinu félag íslenskra bifreiðaeigenda hefur metið öryggi vega hér á landi í samræmi við aðferðir alþjóðlegra samtaka bíleigenda þar kemur fram að fjörutíu prósent vegakerfisins fá lægstu einkunn og litinn svart þar sem öryggi er minnst hluti Þingvallavegar fær lægstu einkunn hluti fær rauðan lit sem er næstlægsta einkunn fyrir umferðaröryggi slys eru tíð á Þingvallavegi þannig hafa orðið rúmlega hundrað og tuttugu slys og óhöpp frá janúarbyrjun tvö þúsund og tólf fram til dagsins í dag tvö banaslys hafa orðið Samgöngustofa hefur eftirlit með vegakerfinu við hjá Samgöngustofu getum að sjálfsögðu tekið undir ákveðnar

áhyggjur af umferðaröryggi banaslysin þau eru þau eru orðin óþægilega mörg skortir þá ekki eitthvað á þetta eftirlit Samgöngustofu með vegakerfinu býsna krefjandi verk

við Þórhildur segir að bæði í flugi og siglingum sé fylgt alþjóðlegum bindandi stöðlum það sé ekki þegar kemur að vegakerfinu þá standi til að önnur stofnun en Vegagerðin sjái um eftirlit með vegakerfinu það að rekstraraðili hafi eftirlit með sjálfum sér það er í rauninni úrelt form sem verið er að breyta kallar það á lagabreytingar það gæti þurft að skerpa á regluverkinu já íbúar í Simbabve gengu að kjörborðinu

í dag til að kjósa bæði nýtt þing og nýjan forseta þetta eru fyrstu kosningarnar í næstum fjörutíu ár þar sem Robert

nema til að greiða atkvæði eins og hver annar um fimm og hálf milljón íbúa Simbave er á kjörskrá fyrir kosningarnar í dag strax í morgun höfðu myndast langar raðir við kjörstaði víða um landið eftir fjörutíu ára valdatíð Roberts virðist eins og ákveðin bjartsýni ríki meðal almennings kosningarnar í dag séu tækifæri til að skilja við fortíðina tuttugu og þrír eru í framboði til forseta en slagurinn stendur milli Nelsons Chamisa

sem er fyrrverandi varaforseti og félagi Roberts Mugabe í p f flokknum

tók við forsetaembættinu í nóvember þegar Mugabe var hrakinn frá völdum

mugabe kom sjálfur á kjörstað í dag en í gær sagðist hann ekki ætla að kjósa arftaka sinn lítill munur hefur verið á þeim

í könnunum að undanförnu og mögulega þarf að kjósa á milli þeirra aftur í september

kjósa á milli þeirra aftur í september

Langanesbyggðar vill sjá beinar aðgerðir til að bjarga byggðinni á Bakkafirði í stað þess að stofna enn einn starfshópinn mikill vandi steðjar að Bakkafirði og ný nefnd á vegum ríkisstjórnarinnar skoðar aðferðir til lausnar hálfgerður neyðarfundur var haldinn á Bakkafirði í fyrrasumar til að ræða vanda byggðarinnar þar íbúum hefur fækkað mikið síðustu ár en sextíu og fimm bjuggu á Bakkafirði þann fyrsta janúar þar er stopul atvinna engin verslun og skólanum þar var lokað í vor í haust var myndaður starfshópur með fulltrúum íbúa á Bakkafirði sveitarstjórnar Langanesbyggðar Byggðastofnunar þingmanna og fleiri til

að finna leiðir til að bjarga byggðinni tillögur hópsins voru lagðar fyrir forsætisráðherra í mars og þá sagði sveitarstjóri Langanesbyggðar að nóg væri búið að tala um hlutina og ekki þyrfti fleiri skýrslur en nítjándi júlí tilkynnti samgöngu og sveitarstjórnarráðherra að hann hefði skipað nýja nefnd verkefni hennar væri að yfirfara og meta tillögur fyrri starfshóps bæta við tillögum eftir

atvikum og leggja til hvað stjórnvöld ættu að gera við hefðum vonast til að ríkisstjórnin hefði bara notað þær hugmyndir sem komu frá starfshópnum hérna heima starfshópinn en þetta er það sem ríkisstjórnin gerði og ég vona að þeir klári þetta bara á þeim tíma sem þeir segjast ætla að gera um miðjan október í nýrri nefnd eiga sæti fulltrúar fimm ráðuneyta sem til Bakkafjarðar í ágústlok og Þorsteinn segir að til að tryggja atvinnu á Bakkafirði þurfi að auka þar veiðiheimildir þá verði að fjölga atvinnutækifærum og bæta samgöngur samgöngurnar innan sveitarfélagsins eru ekki í lagi og það þarf að laga það séu uppi hugmyndir um að endurvekja verslunina og ráðist verði í endurbætur svo er það að koma byggðarkjarnanum Bakkafirði inn í brothættar byggðir en staðan sé mjög erfið og mikla samstöðu þurfi til að leysa úr vandanum við ætlum

okkur að reyna að koma þessu í gegn þessari aðgerðaáætlun við ætlum að reyna að koma þessu farið að gera eitthvað þarna til að byggja upp samfélagið

að neyðarástand ríkti bæði minnihlutaflokkarnir og meirihlutinn hyggjast leggja fram tillögur um málið á fundinum á morgun ekki er hægt að útiloka að utanaðkomandi aðilar eigi sök

flugvél hvarf sporlaust fyrir fjórum árum þetta kemur fram í lokaskýrslu rannsóknarnefndar sem kynnt var í dag ættingjar þeirra sem voru um borð segja segja skýrsluna engu bæta við það sem vitað var

flug m h þrjú hundruð og sjötíu lagði upp frá flugvellinum í Kuala

á leið til Peking rétt eftir miðnætti áttunda mars tvö þúsund og fjórtán hún hvarf af nokkrum klukkustundum síðar og enn er allt á huldu um örlög vélarinnar og þeirra tvö hundruð þrjátíu og níu sem um borð voru rannsóknarnefnd sem stjórnvöld skipuðu skilaði af sér fimmtán hundruð síðna skýrslu í morgun lokaniðurstaðan er sú að nefndin veit ekki hvað gerðist í skýrslunni er því slegið föstu að vélin sneri við á leið sinni til Peking nefndin segir að flugstjórar vélarinnar hafi verið vel hvíldir og ekki undir fjárhagslegu eða

sálrænu álagi það

sem mælti hins vegar gegn þeirri kenningu væri að enginn hefði enn rúmum fjórum árum síðar lýst sig ábyrgan fyrir hvarfi vélarinnar aðstandendur farþega vélarinnar lýstu margir yfir óánægju sinni með skýrsluna þegar í stað og sögðu hana engu bæta við það sem þegar væri komið fram og sögðu hana engu bæta við það sem þegar væri komið fram Rodrigo Duterte forseti Filippseyja lét í dag eyðileggja meira en sextíu lúxusbíla og mótorhjól sem smyglað hafði verið til landsins forsetinn var viðstaddur þegar voru pressaðir með stórvirkum vinnuvélum ökutækin voru meðal annars af gerðunum lamborghini

þeirra er meira en hálfur milljarður íslenskra króna Duterte gaf út tilskipun fyrir nokkru um að allir

bílar skyldu eyðilagðir hann sagði í dag að þessar aðgerðir væru nauðsynlegar til þess að sýna umheiminum að Filippseyjar væru ríki sem fjárfestar gætu reitt sig á með því að mála vegkafla við kríuvarp í Bolungarvík rauðan er reynt að draga úr

rauða litarins og vonast til að aðferðin geti gagnast víðar

kríungar eru um þessar mundir eins og unglingar nær fullvaxta en enn háðir foreldrum sínum og ekki búnir að ná fullum tökum á hreyfingum sínum eða flugi þá eru þeir ekki búnir að læra að varast hættur

eiga það til að sækja í svart malbikið sem safnar í sig hita og er í felulitum sumarið tvö þúsund og sextán fór fram sambærileg tilraun á

á Snæfellsnesi þar sem gerðar voru tilraunir með þrjá mismunandi skæra liti til að fæla ungana frá veginum nýtir sér niðurstöður úr tilrauninni á Snæfellsnesi

fuglar hafi týnt lífi undir hjólbörðum eða á hún fylgist líka með því hvort fuglarnir setjist á veginn og þá á hvaða hluta hans ekkert lát er á hitabylgjunni í Evrópu og víðar yfir þrjátíu stiga hita er spáð í Norður Noregi næstu daga það hefur ekki farið fram hjá neinum að

stórar breytingar í kortunum

austlæg átt fimm til þrettán metrar á sekúndu á morgun hvassast syðst skúrir sunnan og

með köflum og þurrt að kalla norðaustan til hiti níu til átján stig

karlmaður á fimmtugsaldri sem sakaður var um að hafa beitt börn grófu kynferðisofbeldi var sýknaður af öllum ákæruliðum í morgun hann starfaði sem

stuðningsfulltrúi hjá Barnavernd Reykjavíkur þegar málin komu upp kjarasamningarnir sem losna í vetur kunna að verða á fjórða hundrað framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir að kröfur þess muni taka mið af aðgerðum stjórnvalda fyrir launafólk það er krefjandi fyrir Samgöngustofu að sinna eftirliti með umferðaröryggi segir upplýsingafulltrúi stofnunarinnar hugsanlega þurfi að breyta lögum til að breyta eftirlitinu mjög góð kjörsókn virðist hafa verið í þing og forsetakosningum í Simbabve í dag þeim fyrstu í fjörutíu ár þar sem fyrrverandi forseti landsins Robert kemur ekki við sögu nemi við Háskólasetur Vestfjarða vonar að rauð málning komi í veg fyrir að verði fyrir bílum hann málar veginn rauðan og fylgist með við verðum hér aftur með fréttir í sjónvarpinu klukkan Arnhildur Hálfdánardóttir flytur fréttir í útvarpi á sama tíma geta svalað forvitni sinni á rúv punktur is vefnum okkar sem aldrei sefur sæl að sinni